Mbae jaiva reta fruto seco jeta retako oime almendra, anacardo, amallama, jare oimeye castaña oime koko jevuina, nuece oime iru piñone pitacho jei supeva retava jae jae reta oime opa oyoaviavi oyeapo tembiupe ani iru mbaerupi oyeapova